Mepj dj menya sika pii kyjn dj mebenya mber pii siantsir nye dj, sj ewc mber pii na nnyi akadze a edze bjdandan ndzjmba mu a, ber a ewc no mfaso aba ho no, cyj a cbjhaw adwen na mbom sj sika dze ewc a, sj mber mpo na erohwehwj na obi ennya amma wo a, otum nya ma wo na itum dze sika no dandan ndzjmba pii ma sika a ewc no mfaso ba ho ntsi cno na mebjfa.